Ore ngonto si kami to su pangu ore ka ke'ren na' i kami wi' manaran mamake to <hesitation> lana nyuto pihoan. Na'tan ore ngonto ti'i maya ngonto to rakel men mambili to lana to puilisu warong su toko ngonto men ire pire to namake to lana to pihoan. I kami ore sa wunte'e kami makewe man make to lana to pihoan. Tan oras ti'i` ore kami mamake to lana pihoan ngonto <hesitation> beda bedae, ore kami mamake lanan to pihoan ngonto <hesitation> mawilis <hesitation> apa te arti nem bedae ngonto sa wunte'e na te'e nto ka kewan ka kewe'an kami. Natan ore ti'i kami makewe mambili to suwarong tan one, one tehele to, to makewe mamake to lana to pihoan <hesitation> tan ore kami to nanaran pe mambili ngonto apa te'e, ore manumis ngo malewow, malewow natan ore sawun te'e kami mambili ngonto malewo tan ore ti'i nu talie, nu talie <laughs> nu talie rasa parasaan